Gurin Jacky, Gurin Jacky subhaan Allah nourinane ugu ingir khilgishina ton gurin Jacky uldar. Lakin wellan anane gu- Jacksyn owol marraga anan badial kisili, In beledi in irki, ak- irki ina imeni, Fa hikir irinan jellig jellelin tala, Irin fa hikir shogol elin, Haan? Iri nane fa jelli jadid eka kule lin, ademri jadid eakudan <hesitation> ademri irin nachakumene ku da fa irin nane <noise> bagnye li, ha nejhile, walla ha saktile, in mali badiyal owal mara kisi gurka jagafis. Lakin aylan dan bagnis, Mahamad ir in jelli <hesitation> kella menami igosa, jelli jella, kudud tereka kulla, hikir bagninan terekon kulla, tedan shuwaye shuwaye lagu ingir dunyag tanjikisi, dunya lei kika tagnimuna, lakin ann esken mujbeg aysi. Tarin baaton ademril digita token kumun ay, ademril tosin bata, <hesitation> ademril todile uolka tab dangsi, digita tab dangsi, lakin yan حمد لله tarin bata ademril irbashii, masikon dareka, uosikon dareka, irinan esken mujbil ayling irinan hafzeka. <noise>